Ny hifandraisan'ny samy vorona izany an amin'ny alalan'ny feo. Mamoaka feo ny vorona, izy ilay mikiokioka iny an dia iny no mety lasa hifampoire- hifampiresahan'ny samy vorona iny. Misy koa anefa ny vorona, <hesitation> mifampihaza, izany hoe ny vorona lehibe ohatra hoe ny voromahery mihaza ny vorona kely mitovy amin'azy, kely noho izy izany.